﻿a kwam nadalase saboka kwam dalase saboka nane kazaremadi nasai kwam nadalase saboka lawekau waɗi <noise> waɗi lawekau belu nadalo kwam sabodaka yaɗi nasa yadi ye shiken nabareni caraku tukaye denekaye kwam nabara ni carakuye tikaye nayekayaɗa azuni yawa kwam naddase saboka saboka yaɗini hinɗikaye danaweke na naseka yadi a zuni yawa kwam nadalese saboka saboka yadini hidakaye danaweke na naseka yaɗi azuni kwam naseka yada`azuni nabarani caraku ka sawaye to kabiba diye nahinɗi na'azare na`azare nakali yaɗi nasai sosai na sakaya to ɗachima kuti tufama kuti nanna to nadala kwam saboka kuti lawukama ayelawukai ɗitama ditama lawukai ditama ditama lawukai ditama izare ditama naweyaɗi azuta natikaya naye. ﻿yawa nabareta charkuye nasai yaɗa sosai ditama laukaya kuti ka kuti haranaye kwammuni gidi mbad todana wake in eko nzare danawake nazare kosine danaw ake in eko nzare imukyaneda waya danekati ɗaya kabi mbaɗ-diyen na'akozare nasai yaɗise danawake kulammai ibayanshi dakaya kabibaɗiye danekaye na'azare yawan narasu kaye shiken nasayadayi danawake fatiwda yaɗi itaka damiye fati na janesu didamar na janesu didamarye takaye yaɗi su danawake gam yawa a dakadawaya yimane kaya nayansunakwa yawa tan abici sosaiye na'eko zare nawa yaɗi sosaiye akato nawayadi sosaiye shiken kwammai mbadnyo nawasinakaye ayan nawasinakaye kwamme inbayan dana waike na zare kasine yawa shiɗika kabibadaye yawa nasai yaɗi. ﻿muwalaka daweye na'ulisine ajichi charkuye tane charkuye nadetu yawa nadenekaye nazare yawa danekane nazaresine 'yauwa nazare kabubaɗiye ka zobema na zare kabobaɗiye nazare kazobema nazare 'yauwa takaye to nase yaɗine anakagaye saina ɗibatakawadi 'yauwa najasu didamar danawake nazutu nuta didamarye danawake nazutunuta didamarye danawake nazutunata didamarta shikan to tida didamarye shiken yawa shiken nazaresinekaye 'yauwa da na waikena zu zare danawaike na somazare danawaike na somazare ten'abicaye ka kabur badima kutika zombema kuti ka bibaɗima kuti danawake yawa nannakaye kadamabe nazaka kazunabe na zaka kajinabe nannakaye nazawa kadamenbe nazaka kazunabe nazaka nannaakaye nazawa senadenaye nakasi carakuye shiken to bozawasu watakon nayadi zawabe nannakaye nabakasu abici nabakasu mike nabakasu abici takaye shiken bozawaye watako. ﻿yauwa ka bibadiye inshiɗakaye sa nazare yauwa ka kabibaɗima kuti kazonbema kuti <noise> kabibaɗima kuti kazonbema kuti kabibaɗima kuti kazonbema kuti danawake nannakabe kadamabe nannakabe kadamaba nannakaye kadamaba senanna kasena naina zawabe nakyala zawabe nannakaye nakyada zawabe nannakaye nakyada zawabe to nannakako nabare su kadidamar yakaye shikken saitisu tiɗasu kuye to nashiɗabai saikabebaɗi kabibaɗi nadekaye kabibaɗi nadekaye nazawa zawa nayi nazarasina kaye nazaarasina kaye sannan naulesu charku kuma nabarasiye shikenan nabarasuye shikenan tabozawaye wayatako bazoway waya tako sai wali walakaye kyanerakinye to nannakabe nala soma zawa nasoma zawa dakaye nabarasu amu sakaye yawa shiken bazawaya tako bazowaya ya tako nakyada zawabai nakyada zawabai saboka nannako shiken fatamadi nannakobai nala soma zawa sosai nalasoma fatayi na'inatbai nannakobaye dama. ﻿Dama nannakabai nainatabai sai nannako nannakaye shiken danawake nadeto agino nabarasu abicaye yauwa nazare na esuzare yawa nazarakaye nazai ya ɗi kazusu yawa intakagaye sanan sai naɗibataka wadi sanan sai nadibataka waɗi sanan sai naɗibatakar waɗi to kabibaɗikuti kazubema kuti kabibɗi kuti kazubama kuti danawake kuti nannakabaye ka damabai nainazawa bai naina zawabai nannakaye nainanzawabai ama wannakabaye naka soma zawa nala goma zawa sai ful fatinabiti sanan nakwaraye nakwaraye nainazawabai ama nakularabaye nala soma zawa sasai sai nakoyawa senon nako nannakaye to shiken nakyaga zawabai nakyda zawabai to danawake kabibaɗa ka zanbai kabibaɗa ko zunbai kabibaɗa kabibaɗa ka zunbai danwake hankali su nakano hanakalo ɗu nakanofata madina bitiye foitamadina ditibaye nabitibaye manati ɗanazaura nati da zawa natida zawa natida zawa natida zawa senayi neco. snayikaye to shiken nayikaye to shiken toka zawa wadabai, nayikaye kazawa wadibai nayikaye shiken kaza wabai, ama nabatibaye tasomaka zawa ken somaka zawaken senadebeko nadenekaye nabasu nabarasu sawaye ko nabarasu charku kodidamar to shiken, bozawai wayatako shiken shiken saitissu ditasukuye seka bibadaya hinda kaye ina kuma sai naazare gabawada nazare yadi ayen sanan wakima nadeto nadeto sai sankaye laukesakeye lauke sakeye sake abitinkiiye shiken to kazubaiye yimakaye kajidawaye yimaneka kajidawaye yimekejidawa ya kuti kabibadama kuti, ka zunbai makuti dela sai nabiti nabitibibaye hankalisu hinditako hankalkisu hinditiko hankalisu hinditako nabitibaye kadamabai naina taubai fatayi nainatabai fatai nainataubai saidai denabiti sai daidenabiti saidai nabiti yawa nabitiye to shiken nakyadi zuwabai nakyadi zawabai kuma nabitiye nakyadi zawabe kuma nabitiye nakyadi zawabai kuma nakyadi zawabai kuma. Nabitiye nainanaza wabai danawaike kuti ko birbadakadi ka zunnubai danawaike kuti danawaike kuti danawaike kuti ka birbadi ka zunbai kuti ka birbaka ka zunbai kuti ka bedi nannakabaye nala zoma zawa na la soma zawa nala soma zawa nannakabaye kalafiyabai nannakabaiye kalafiyabai dole sai nanakako nannakaye tan abica siye shiken hankalasu nazusu sai natauna kaye amaka birbadaye hinda ko nannakabaiye nala soma zawa mala soma zawa nala soma zawa nala soma zawa sai nannakaye nannakaye shiken nabi resu charkuye shiken nabaresu ka charkuye nakaea zuwa nakyadu zawa bai nakydi zawa bai.